<hesitation> Chene nenda sana yani chakurya kirahisi chenenda sana urya, labda nanili labda mayinde selekimsi jimwari kaii, undome ukang'oole, kobu mwari mwakorirya mooto mwanze kuokya. Labda wabari nanlimbojaragi, maarage yemware hara mkotunda maarage mukachemusha hara mukakalanga vyaboha namakuta, mkananilia mukarua na warekanyu mkaria, mujoboya jii kobakwari na yombe, koba muntu yarenibula yachwe akayurra akatorisha. Ajofyuka kura akakama akatola ichujio, akachuja akasaka labda kakindoo kachwe maaka vikira ayomasusu paka la mtondo, yari lala yakakwata vakaendelea kiurya ujaboya jii, vakadoma kii noko nosakata noko nafikuri kofimwari, maukashana vavikire bakachungura, koba vakwatire vakananilia vakareta nakai uramutwe vakahera kuri chenechiri chala <noise> vakakira kera vakatola maji vakachemusha, irivirwa vakaikalanga vyaboha vakaria.